زورت مدينة دهب في مصر المدينة دي جميلة جدا عشان فيها جبال و بحر الطبيعة مسيطرة فيها اكتر فبيكون فيها استرخاء و بتصفي الذهن و الإنسان بيتبسط فيها بيحس ان دماغه فصلت